Sensa stâ à parlâ da coltua quella ciù famosa, quella conosciua inte tutto o mondo me saieiva cao ehm poei parlâ ad esempio da muxica popolare ehm i balli occiten, a muxica da Bretagna perché penso che a segge molto interessante, ecco. A coltua da Fransa segondo mi a se basa tantiscimo in sciâ coltua popolare eh fòscia in sciâ pròpio in sciâ coltua etnica. A l'é unna un aspetto che in Italia o no l'é ancon coscì ben valorizzou.